<laughs> Ity moa zany, <hesitation> nouille matetiky faniko aloha fanagny an'io zany ampandivezy e rano, da raha mandevy igny e rano, da araraky e saosiny, rehefa avy angarikarika amzay izy da ahisy amzay igny, da <hesitation> dignidigniasagnao eo ame telo minitra eo izy d'efa malemy da refa aveo tonga de ingainao ame vilagny da ahisy ame lasiety hignagnanao azy izy rehefa avy eo da hoagninao